नाइजीरिया हर उन्नीस सौ साठ म ब्रिटेन से आजाद होये रहिस। लगभग नौ दशमलव दु चार वर्ग किलोमीटर तक एकर क्षेत्रफल फैले हवे। अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हवे जहा म अंग्रेजी बोलै जाथे।